Ya, tegna mitombogna zany hoe <hesitation> na tsy mandeha mivavaka ôlo araiky fa tsara fitondrategna izy, satria o tsy voatery zany agny ampiangognana fôna zany vô ahazo karazagna fampiagnarana amy resaka fitondrantegna, ôhatra am-piagnarana afaka mahazo zany, an-tragno, avy amy raiman-dregny koa ah, fa afaka mahazo arakarajagny, ary indrindra moa zegny <hesitation> fiarahamognina zegny mety efa azahoagna koa fampiagnarana.